gott kvöld listahátíð í Reykjavík verður haldin í þrítugasta og fyrsta sinn í næsta mánuði hátíðin í ár skartar hátt í áttatíu viðburðum sem Vigdís Jakobsdóttir nýr listrænn stjórnandi hátíðarinnar og samstarfsfólk hennar hefur unnið að því að setja saman undanfarin tvö ár við hittum Vigdísi og ræddum við hana um helstu áherslur og áskoranir við að koma hátíð

sem þessari saman frá því að hvað hefur Listahátíð í Reykjavík fram að færa í dag þetta er mjög góð spurning vegna þess að nítján hundruð og sjötíu var Listahátíð það var engin önnur listahátíð og lengi var hún eina listahátíðin og eini vettvangurinn þar sem svona stórviðburðir komu þannig að fólk beið í röð þegar

Listahátíð til þess að kaupa miða kom á fyrstu hátíðina og

hafði bara varla sést sú stærðargráða áður núna hins vegar

í hverjum einasta mánuði eitthvað í Hörpu

Salnum þið vitið út um allt eru viðburðir sem gætu verið fullgildir viðburðir á Listahátíð þannig að þetta snýst ekki lengur um það að vera hátíðin þetta er eitthvað svona sem ég fattaði í stefnumótunarvinnunni það sem hátíðin er hins vegar og hún hefur skyldu að fara inn á staði þar sem aðrir annað hvort geta ekki eða hafa ekki forsendur til þess að fara inn í og

þar held ég að þetta með að höfða til fjölbreytts hóps sé ákveðinn lykill að við getum bæði stutt við stofnanir og sjálfstæða

og aðra til að gera hluti sem þeir gætu ekki venjulega gert og það hefur sérstaklega mikið gildi að vera að teygja sig

sem listin er venjulega ekki að ná þar sem svona

skulum við segja er ekki venjulega að ná þannig að ég lít á það sem svolítið svona heilaga skyldu að styðja

þannig verkefni er

haldin annað hvert ár

eftir að ég tek við starfinu sem eru algjör forréttindi til þess að skoða hátíðina og rýna í tilgang hennar og hlutverk í samfélaginu í

búið að ákveða að fara í stefnumótun áður en ég tek við starfinu og ég tók því bara fagnandi og við áttum samtöl við tugi hundruða manns í því ferli og það

kom svo ánægjulega á óvart að í rauninni endurspegluðust þessar hugmyndir mínar um að höfða til fjölbreytts hóps með hátíðinni algjörlega í þessari vinnu þannig að þetta svona kallaðist á og hvað kom út úr þessari vinnu hverjar voru áþreifanlegar breytingar og nýjungar getum við sagt stóra niðurstaðan var að það var

að breyta samþykktum hennar sem hafa staðið nánast óbreyttar frá nítján hundruð og sjötíu ekki stórvægilega alveg frá upphafi hefur þessi hátíð snúist um það að

bjóða upp á það allra besta í íslensku listalífi og fá það allra besta erlendis frá og búa til hátíð sem stendur þannig fyrir gæði og og í samþykktunum stendur líka að bjóða upp á þetta almenningi til heilla við þurfum að vera fyrir sem allra flesta það þýðir ekki að við séum að gefa afslátt af gæðum því þau eru enn þá mjög mikilvægur hluti af þessu heldur þýðir það kannski að nálgast hlutina

og í gegnum tíðina hefur þetta að sjálfsögðu verið gert en fyrir hvern tíma þarf að endurskoða þarna hafa hinar stóru línur verið dregnar en

kom að hinni praktísku útfærslu

að bóka dagskrána og svoleiðis hvernig gekk það það gekk eiginlega ótrúlega vel þegar þú ert með þessa stefnu og eitt af því

til dæmis að vera með þema og mjög fljótt var komið þema

bara í ráðningarferlinu

að ákveða hvaða þema yrði fyrir hátíðina í ár sem er heima og

svo er það í samtölum við fullt af fólki búið að slípast til og greinast niður

þú ert komin með svoleiðis grunn til

verkefnavalið eins og bara náttúrulegt framhald af því og maður getur alltaf gripið í

bæði hugmyndafræðina í stefnunni og

það eru stór nöfn sem leikarinn Robert Wilson leikstjóri sem er með Eddu er hætta á því að stóru viðburðirnir sogi athyglina frá þessum minni hátíðin er heild og þessir stóru viðburðir eru svolítið svona eins og ég hef lýst því

skóginum ef þú horfir á skóg þá sérðu núna sjáum við best af því að þetta eru stóru nöfnin og stóru viðburðirnir og þetta er það sem er að seljast á og þetta er svona það sem enginn vill missa af svolítið svo þegar þú kemur nær skóginum og nú er ég að tala í tíma þá ferðu að sjá gróðurinn sem er þarna og

hugsa fyrir alveg ótrúlega mörgum smáatriðum og svo þegar við stöndum í skóginum miðjum þá fyrst sjáum við alla flóruna sem er þarna og og finnum fyrir þessu

hversu sýnileg hún er úti á götu hversu mikilvægt er það fyrir listirnar almennt mér finnst það mjög mikilvægt

þetta snýst um þetta

að listin fari til fólksins að þú þurfir ekki alltaf að fara inn í byggingar til þess að sækja hana þú getir þú getir mætt henni óvænt og stundum eru það áhrifamestu augnablikin þegar þú mætir einhverju óvænt svona óvænt stefnumót við listina sem fær þig til að hugsa hvað er þetta að gera hér og hvað þýðir þetta inni í þessu

meiri áherslu á þennan þátt heldur en oft áður þessi ókeypis dagskrá stendur hjarta mínu mjög nálægt vegna þess að mér finnst að það eigi að vera þannig að hver sem er geti komið og fengið svona full on eiga mikla peninga og það er það sem við getum boðið og hjartað í því verður klúbbur listahátíðar sem verður hérna í Hafnarhúsinu þar sem við erum núna klúbbur Listahátíðar var í gamla daga sko en það eru svolítið mörg ár síðan þar var síðast við viljum pínu ná í þá nostalgíu aftur þegar fólk var að sækja klúbb Listahátíðar og hitta listafólk hátíðarinnar en líka að stækka það og gera það enn þá fjölbreyttara og efnismeira og svona meiri þéttni í dagskránni kærar þakkir fyrir spjallið Vigdís Jakobsdóttir takk fyrir mig